आँखि हम्मर बहुत नाजुक अँट हे यहति हमरे बहुत कुछ देखे सिकति उहिक मारे हमरे हम्मर आँखिके सुरक्षाके तहनि सबेरेति उठके आँखि धुइना चाहि <noise> सफा पानी लैके आउर <noise> घाममे नाइ <noise> नाइ दिखना चाहि । घामति बचेक तहनि अलट्रावाइलेटओला चश्मा लगैना चाहि, समय समयमे आँखीके जाँच करैना चाहि । घाममे जेदा नाइ घुमना चाहि आउ आँखि ओहके रोशनी देहना बिटामिन ए युक्त दहना खाना ढेरति ढेर खैना चाहि ।